Hagniko nohoagniko farany teo ai, vary de hatinkegna <laughs> vary zegny ai juste oe kakahagny izy de tsimponigny de sasagna andrahoagna de koa fo masaka izy intaninao de voariagno de hatinkena zegny karanjagny koa sasagna izy de <hesitation> fangafangaro tom -tomate sy ny tariny, le <hesitation> so <hesitation> atao sosy zagny e, dia avekeo koa fa masaka de ohanigny miaraka amivary. <noise>